Fomba agnasana tsara tagnana. Lemenigna tagnana. Ave malaka savono, kosehina tsara amina savono, rokotigna tsara jusque elakelakan'ny tagnana jiaby. Ka tsisy savomo afaka mampiasa jofo agnasana izy. Ary tsara ka izy ka tapahagna angofo satria angofontsika mitana loto.